जब में हरे रंग के बारे में सोचन्तु तो सबते पहल मईये मन में आनते रेडलाइट। रेडलाइट में तीन कलर ने में ते एक हरों रंग होतुए। और जैस्सिं हरि बत्ती हैं अज्न्ते बैस्सि सबरे बहान चलन लगाते यानी कि हारे रंग ते में जियु सोच सकतु ग्रोथ यानी कि हमेशा चालतो रहबो। और हर्रों रंग जो है ते मोये नेचर के बारे मईयु संकेत मिलतान्ये हरे रंग ते जो मोये थोड़ी सी होप तीयु एसोसिएट कर सकतु। जयें और हेल्थ तीयु एसोसिएट कर सकतु हरे रंगे।